غنفضل نسافر مع شريك حياتي حيت غندوزو وقت زوين و وقت ممتع غنديرو فيه نشاطات اللي كيعجبونا بجوج غاديش اكونو بزاف الاراء حيت حنا اصلا مفاهمين غنديرو داكشي اللي كيعجبنا بجوج غنكتاشفو الحاجات اللي كيعجبونا غنزورو عائلتنا بجوج غنقضيو اكتر وقت ممتع و غنستمتعو باي لحضة عايشينها بجوج بنا